Toh lawol ndeyam sukki, arannii alara koh sukki lawol ndiyan mai sai awata legga a sukkita koh a tura dilla toh boo pipe on awawan a firta pipe mai a vurtina kowoni haa nder mai sai haɓɓa